Ny fomba <hesitation> fa- fandehanan'ny sambo ambonin'ny rano a dia amin'ny alalan'ny famelomana ny môterany. Dia ny fitambaran'ny vesatry ny entana endesiny miaraka amin'ny vatagnagny a no <hesitation> maivana kokoa noho ny <hesitation> rano dia mahatonga anazy tsy hilentika.